افتح البرنامج مالبلاي ستور واكتب اسم البرنامج اللي اريده واشوف ياهو اكثر شي يعني انه منطين يعني تقييم عليه وادوس عليه هو راح يطلعلي هل تريد التثبيت على جهازك فأكتب نعم فبهالحالة راح يتثبت البرنامج